Tibbiyot yaxshilanib, insonlarning o'rtacha umr ko'rish vaqti uzaygandan keyin ular ko'proq vaqt <noise> davomida o'zidan keyingi avlodalariga o'z tajribalaridan ulashishni boshlashdi va albatta kelajakning tarbiyasini yaxshilashga harakat qilishni boshlashdi.